Ny fomba fiasan’ny vachette zao amy la clé e, <hesitation> misy i raha karaha lelagny zay, igny fôgna <hesitation> atôn-tegna akà la clé e, izy aminje ahodigny ôhatra mandeha à droite ahodigny indroa mande droite. De magnokatra azy aminjeo ahodigny indroa mande à gauche, karanzaigny fô fômba fampiasagny i fômba fampiasagna i la clé amy vachetty.